Mi scusassi, haiu lu cannolu di l’acqua ca perdi. Putissi veniri a taliàri chi dannu c’è? Havi già dui jorna ca perdi acqua e ora accuminciò a perdiri sempri chiù acqua. Capaci ca è na fissarìa, ma si veni vossìa, ca è mastru d’acqua, iu sugnu chiù tranquillu. Mi raccumannu circassi di veniri prima possibili, lu sacciu ca vossìa è ‘mpignatu, vidissi si trova un pirtusiddu di tempu libberu pi mia. La ringrazziu assai.